Ny <hesitation> karazan-draha manjary ohanigny mbô ôhatra hampitombo mémoire zaigny e, sady mbô ampifantoka an-tegna ôhatra amy raha ataon-tegna zaigny ih. Ôhatra zao pistache zaigny tsara oanigny be dila tsara. De misy koà amigne agny zaigny vamaho zay koà, zaigny zay bô tsara oanigny zaigny koà ozy olo. De misy zaigny koà ôhatra minagna raha misy hômagna raha misy ronogno regny e, de ôhatra sôzah regny. Ilaigny be.